nhameji no so badu ibeam no huanuaya oba ruka moba riya nnoha aya nu kparama ajwa nkparama agwa okpa gam maci gam ha me jino huanuya ma oyi oyiri ma ezi oji ozere zz nhameji nohunuya okpalagwa omebela nha oka nuganu nda beda ba me nhar nuganu nda beda bea me nhar oma akanuga owa jiri siri owera otaworuka mosoga na zu oblala ah osukwum ma bia nze aza obido akarem ma le owoka azi na re mea nu ozi nhaza njikwa okina meru su okwu ah okanunu nhameru su awuya kanuganu me nu agha ma kpa nu masiri awiyi amasi malea nda okpa agwa makpasa ke maziga nu nde blarabia mekara ba nu okwu behia nu reme ehie ma bubaru nde zim nu chie wokuro ora Nu ma ahuya oun ga ya ma guru buburu ha dum bu su ga beji nu uwu oro ba bitta izu nu irieme oro ma, su ma Kabra ohho oza, emega ma ehi un obieas kerima ene ji neeme ma or chimeke bu ye yerim kerima ki, so almyran leke, oka thi chuyen like ahaya soru ochi ma, ah ahaya cuma aluyus like you Like nu chimkke yezi nu ngozim ma chunske ngozi le ma already nu chimeke in du mazi osi nu du masi neza Au suhu obula ikerima obula nu ma ha masi budu ta nu ka ku nde zi nu oro nde hure churu, nde zi me mini Jiri ecy, Pee yarı Obula nu bu kerima, obu ikerima eyah keru over nu le ley yom emeru si ma si budu ta ya emeru su ma maya masi tha ki Mama mu bu huma eme magatu nde badu oha nde bardy megalum bu ha myi nazi budu nu ta ozi ye mcsabu ga osi ması ye yeu subum Oh erham nu onu osi ye subu badu ibe ake kiri nde badu nu aywer pa kpangwoa ake weraka ma bry na ora mbura, ahuru oburu male bum noma obu surkum Kalum ma Lery ma loay ma lay ma ka ngwa nu. Mben belakasi ham be maga mbemasi akwa masina massi obola tan mannal bo eyin mannal banam eyi ka nquam kobonu ako bo nu lala wene eyin ka kwu menal eyin tea kakwu wene kobo ham bol oboru like lam obo sokum mabi so rum ba maker oboche tan bol church.